Kua mɨmba mbaetɨvi se aikua, erei aesa va jaeko kua ɨɨ guaju rupi oiva, jare aesava jeta ipo, jukurai kua oime ndipo ɨɨ guaju iyɨvɨte rupi, örërëta rupi mbaetɨ kua roikua, mbaetɨ se puere vaera jae jevaera, ani mbae ra